la margarita, la campanedda, lu ciclaminu, lu gesiminu, la paparina, lu galofaru, lu tulipanu, l'anèmuli, la rosa, la viola, la jinestra, la zàgara, la pomelia, la camelea, lu spicaddossu